Me onet wa James Nku orin ndyi ba|fwon me, n-kan ke oshe mun mu okondi, ejii e|mu kanong, byi-chi i aya nyin, nang a-chi oun onet, a a|fim aku a-banung ke oshe mu okonde, aakye kyise nkyi adakyiionet o-tong ng o. Kyise o|fu. kyee nyin. nang a-kyu u ye bujam, nang bujam esin diikpu ne afee. Nang a|re na afi ne nkyi adakye onet amu. A nkere oo|fyi mu adatong kyije nkyi wo amu a-kyu u ke kyise. Onet amu o-yip ng o o-datong o bamkponge ke kyifat emen a-chifyi, o-lyem ofo burong o-kye o. Onet amu, a mu ne wan onyinyi mu onong onong, a-chi ng ekpet enung ke kafa kyise ankyi ke na kyije kyi|mu ko ne bari. Me nn|kan. Ke nkene mu eten kantik, kyise kyifi to wa eringe kyi|mu aku kpa kpa wa eringe nyi banchi eten, a a|ja bubong a-bi kyise. a-yip banche eyen a-fe a-kpet ekye banet mbe badakyu. Nang badafim banet kyiku eyen a mbe ba-kye ng kyikit nkyi badane sane bafi ba-ri ng, a-koo kambe a-ti, ba-kpet ekyu ke kyise eyen kurum, nn|ri, kang kang byem byi|firi akuga. Onet ooman ti echi chwom ke ngang mu emen Mu adafu, n-tong ng kyije byem byimumu byi|firi ke akpuga kyise nang a-bi, kyi-ree mo okondi omwnu. Onet kyibu eyen ofi to o-nung ke nkyonar bone eyen ofi o-nung ke nkyit Kyibi, kyibi, kyibi, nkyi kyi|ben kyi-shwom. gbaat, banet bakiri a, ba|ki ene ba-fe ng buwan mbyi, ebe, badakye kyibem nkyi ebe ba-bi ba-kukyu aku Kyi-ben! Aku kpakpa kangkang bye mbyi wo a|eke ne gbaat byi-ja ng kyiku banet ne ke nkuli kyiku, byi-ja ng to bwan mbe eyen. Kakim nkere nke ne m-biri onyincheng ke Kakim nke eji me mu n-chi n-kye ng ganyi, mu n daryi. Ke garyi amu mu ndayi ene mu n-cen ke byise, ambyi n-teng bacen banet mbe badafim. kyiji ba-ba byise ambyi. Byise ambyi mbyi mbe badanung ene baire sare mbe ba-yame kambyi ba-kye me akpga n-yip ndakye oyen me to chwom kyi-byi anyi nkyi ndanyi mkyi mbe ba-yame ka mbyi to. n-raeng n|fu nkere mu kantik o|yange. Ne nkere mu kpakpa Ke nkere mu kpa kpa Onet atiyame kyise ocin onet ba-mbe ng zige zige zige, balfu, wan banet. Be mu bayen oshe nke adabwa esin a dare ke nkyi nchan. Banet mbe mbe bedafin aku ba-ba ke kafa oshe ke byi kam mbyin, ba-kuchi bayen ambe. byibam bam kponge nang ba|re aje bujam o, banet arnde be-fwon bufwon ebe bu-man enyi ke kyiben ambyi mbyi badakyu ene Mu n-raa ng n|fu, osowo ochwap be byi-bwa esim Bwan byisat mbe ba-tong ne asa nyi ba-bing byise, byidachi byi-yip akpuga byi-ti ke kashu Akpaga anchi dgikpen ndyi onet akpuega chi kangkang byem Akpuga a|yange akpuga aaman ere osut akpuga aamar ebwa esin ne dyi kpen ndyi osut akpuga a-ryi kyieem akpuga a-ma, kyiye nke mkyi ne onet. A byi|men ebwa esim wa eringe nyi eduu nyi aku nyi kpakpa kpa kpa c|ma ko a|ri onet mu kyi fi a, a-kan a-kye a A a|nung ke kyibam nkyi wo osowo oo|jware o a-ja bubwo a a|ri wan nnan ofi o-man ebi kyibam nkyi emen yip wan nnam amu a-bafe ke kyise eyen ming byi-zu abwo ke biikuku byi-ming eset banet, kyi|kene na mu wo adaja esang a-bi kyibam nkyi eyen nkyi me m|bi neen, nkyi eji ne bwan eji osowo o|chi kangkang byem, kangkang banet, o-kye nang yee nang yee eyane nyi emen a o|kye owo eyare nyi o|ware o ne asa, o-yware o ne bubong o-jware m bakobo ambe, a a|bi kyise Wan nnan mu odaja kyisenkyi odakyu a wo osowo o|jwane o-pii kyikit, a-ming a o-nung ke kafa, a-ming a to o-kyu Ene nke kpakpa kyn|ma ko Nkyi nke kyi|ehi banchi eten ba-kpen tete ba-wu. Kantik, be byifi to byi-kan onet o-ku o-ne bajam aje bafee ne kyice, ba|fa oo|kpu. Onet okiri bujam ba|fa oo|kpu onet ofi to mu mu o-kan n Banchi etwn ba|kan tete ba-fyiryi a-kupan esisa nkong, be kantik. nang na nang na byifi to by-kan byi-byi. Kyi-cen na ne nkyi kyi-chi i ene. Ke na bufa esa ne bari, ke ne me kiimbang onet me n-ryi i kanchi. Ba|set be ba|fu, oryi kanchi o-ju ng kiinwa ke esim Banchi etem ba|mu badaryn kanchiBa|ryi ba-ziim bari. Bwan bone chwoo bada|ju byizinge Byizinge mbyi mbe ba|ju ke abwo ebe ke ba|kyii ba-kye bwan bone ebe. Nke kiibyi ka nkere mu kantik mun, nang kyi-chii na, nang nkyi na ba ng byi|bwa esim ke eduu nyi eten nyi byise, Eduu nyi banchi ba|mu ba|kpet ba-ti be, byi-kuryi by-ziin bari. Akpuga nemen banet ba|be ne akpuga bayen ban|kpu, be byi|baleene oleme ne nyi. Kyije ering nyi bii|bwa esim ne byem mbyi byise byi-pwo byi|fu byi-leme Eduu nyi osowo e|shwom eduu nyi aku kang kang. Ke byi mu byi-leme Eduu nyi osowo. Bi dachi bi leme ke ekwubashi e–tce nke nke. bi da chi bi leme nke banshusm e–fe nkenke. rdyi a zim wan nna nyidafu wan nnam amu nke muu banong mbe yen. wa erenghe oso o-kyi batce ke banwed bira oso o fu be bi kwu ri bare wa wan bone obonghe mu bi fim ke kiked kibonghe ne barong ba bonghe.